An, ino tsara zio fomba fiarovan-drô fizalitain̈a zen̈y? Ah za rô tain̈a ny tsy haiko Karakory zen̈y fa mety irô donko raiky mahay miforitry in̈y ze fahaizako rô donko e. Aviô amizay tsy hita ze Karakory izy aviô izy afaka mibelaka ndraiky aviô karà zen̈y donko e.